Ǝŋ pǝ le ri ǝmǝ jimǝrǝ aza mɨŋ ǝ lǝ mɨ epipǝ pɨ naanɨ wǝǝ, Wǝ́ pɨ lǝ pǝ pɨ lóo ro eniyǝ we ceŋwǝ we ǝmǝnǝ wǝǝ eri pɨ la aza o pwolu enyipǝ a caa pɨŋ pǝ pɨ pe ri oturu nya nyáa nya faawǝ mɨŋ mɨŋ epipǝ mɨŋ lǝ̈ ǝtɨŋpǝ we.